الجو في بولندا بارد بالذات في الشتاء بيكون بارد شديد وبينزل فيهو تلج ودرجة الحرارة ممكن تنزل تحت الصفر بكتير لكن في الصيف الجو بيكون كويس دافي يعني وبولندا مشهورة بان الجو فيها بتغير سريع وممكن فجأة يقلب يعني انت ممكن تشوف فصول السنة كلها في فد يوم